افضل انو تكون عندي القدرة عالانتقال بشكل فوري ، ما يعجبني انو تكون عندي القدرة على قراءة العقول - لان برأيي الشخصي قراءة العقول اتعب ، اذا انت قريت العقول ويحد ثنين ثاثي انت غاح تتعب نفسياً - بس انت من تنتقل بشكل فوري غاح تكون مهارة إضافية لمهاراتك، وكلش غاح تخدمك